Ise ekholanga ekasi ya ukulima erakanga amapwoni emioko likhubi lisukuma chikanjira emiroo ombushi chimbande na amakanda na amatuma ikasi yene hiyo nje khola ikhonya upande wa khulia shienyekha khuhangaka nengula shiokulia tawe <hesitation> kasi yene yo nekjola nyala khikusia kali na amapwoni ke engusilenge nengarakho ni ba nj sukari shibashiki munzu ta ningula kosi inone indayi nipange kasi ya omukundu ikhonya sana mbechacho nende muradi kwa chinchama nindakile chinduma chikhonya kama escort ya abara shinga shiokhulia shia khunywila echai asubuhi bal nebali shibalia lunch tawe nende kha shindu shinga chinduma nendumishila kama shiokhulia shina eshitore, onywelecha machi nomba echai ilya nibatechela echai nebunywela khoi kasi yanje ino ndaiyanza ndaichama sichila ingona injala nomba neonga nenjala tawe likhonya abundu akali sana niko kashira nachama ujembe kila wakati ndinyola ni ndi mumukanda alafu upandu bwa khuraka amapwonj khandi kakhenya sana karumishila kama shiokhulia shia khunywela echai asubuhi niba nilunchi. Ibura nemishila kama shiokhulia shia khulia lunch. Khe upande wa khuraka amapwonj khandi kanjingula sana ikhonyanga.